Guna'n kulkas ho'o do'd, kudut na'a nakeng, na'a ikang kudut boto wau boto botek, boto gelang keta botek ikang. Nganceng kole kut di'a na ute boto gelang layu ute, boto gelang kurang kole segar ne ute. Guna'n kulkas ho'o kole kudu nganceng pande es batu kudu nganceng ceos wae, sehingga ite eme kudut ngoeng inung wae ceos na'a kat one kulkas. Poli hitu lite tong ga gereng inung wae hitu, pas di'a keta eme pas leso eme inung lite wae wae ata mai one mai kulkas, di'a keta nggalos one bokak wan. Di'a keta eme leso tiling keta, leso mese, leso cerak cocok ite emi wae one mai kulkas inung lite wae ceos hitu. Hitu sangge'r guna'r ata di'an pake kulkas.